Maopopo au i kekahi mau mea e like me ke kahinaliʻi, ʻōlaʻi, a me ka makani kaʻa wiliwili akā ʻaʻole loaʻa mākou kēlā mau mea ma Hawaiʻi nei. Koe aku ka makani pāhili. Akā ʻaʻole nui ka manawa pā ʻia ma hawaiʻi. Maopopo au kekahi mau mea ʻēaʻe akā ʻanʻole hiki iaʻu ke hoʻomanaʻo i kēia manawa. Ua aʻo wau i kekahi mau mea ma ke kula akā ʻaʻole nui kaʻu walaʻau ana e pili kēia mau mea. A ʻaʻole hopohopo au i ka pā ana kekahi makani pāhili maʻaneʻi